Har xil bo'lishi mumkin. Uyda ovqat pishirish har kunlik vazifam hisoblanadi. Lekin agar hohlamasak haftada bir yoki ikki marta restaranlarda ham ovqatlanib turamiz. Bu o'zimizni qadrlashga olib keladi.